<hesitation> Karazana tsofa roa ihany izao no fantako: misy le tsofa mandeha amin'ny herinaratra, de misy le tsofa tsy mandeha amin'ny herinaratra le ampiasaina amin'ny tanana; de ny fampiasana azy a mitovy ihany samby anapahana hazo ohatra, anapahana hazo be reny, de mety konko hoe misy tsofa afaka anapahana vy.